زِنٛدگی تہٕ کامہِ منٛز ہیٚکہِ عزائم تُہُنٛد ٹربو چارجر ٲسِتھ۔ یہِ چُھ تۄہہِ رُکاوٹَن پٮ۪ٹھ قابو کَرنُک، توقیٖدَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ ترٛاونُک تہٕ پنٛنِس پوٗرٕ صلٲح تَمِہ کِنۍ کٔرِو پَنٕنۍ عزائم رٔٹِتھ، غٲر رسٲیی مقصد مُقرر کٔرِو، تہٕ عزم تہٕ عزمَس سۭتۍ کٔرِو تِمَن پ